Ny legioma sy matetiky hita zagny la sy vola visivisy na agnatin'ny <hesitation> tao avao gno ahita anazy, da ao gny broccoli, ao koa gny soflera, da ao koa gny <hesitation> sôsety, de eo koa gny <hesitation> korizety. <noise>